Ie, mahafantatra biby mamofona maimbo be aho, ohatra amin'izany ny voalavo, ny voalavo dia miaina anaty loto izy ireny kanefa tsy mba misasa mihitsy ary izy ireny dia manana an'ilay fofona hafa amin'ny biby rehetrarehetra noho izy miaina any anaty loto.